ସୁପର ମାର୍କେଟର ଥିଲାବଲେ <hesitation> ବିଲ୍ଲିଂଗ ପେଲ ପେମେଂଟ। କର ଲାବର ଜଦୀ ମୁଝେ ଦେଖୀ ମୁଝେ ପକରେ ପର୍ସ ନହୀଂ ତାଲେ ମୁଝେ। କୈଶିଯର କୋ କହୀଭୀ କି ଟିକେ ସମା ଅପ୍ପେ କ୍ଯା କରୋଂଗେ ମୁଝେ ପର୍ସ। ତକ ନହୀଂ ଗଯାସେ ତାଲେ ଆପନେ କୋ ମୁଝେ ପେମେଂଟ କରୀଭୀ କିଂବା। ତାଂକୋ କହୀଭୀ <hesitation> ମୁର ପେମେଂଟ ମୁର ଜଣେ ବଂଦୁ। କରିଦେଵେ ଆପନୋ ଆପନୋ କରୋ କିଯୋ ଆର୍ଜ ଖାନତୁ କିଂବା। ଜଦୀ କେହୀ ମୁର ସାଜ ନୌ କରଂତୀ ତାଲେ ମୁଝେ ଜିନସକୋ ସେଡ। ଚାଡଦେ ଆସୀ ପର୍ସ ନହୀଂ ଜାଏ ତାଂକୋ ପେମେଂଟ କରୀଭୀ ଆସୀଭୀ।